נהאר מןנסאקש הו הנהאר הו ג'ית פי'ה ח'ופ כביר קאן ביני ו ביני ראסי דימה קונט כנח'אף נהדר קדאם אלנאס ו גא דק אלאלחזה אלי ח'סני נוקוף ו נהדר קלבי קאן קידק בזאף ו ידיה קירגפו ו לקין חדית נפס עמיק ו קולט פי ראסי אנא קאדר הודרת בשוויה מקונטש מתאלי ו לקין חרגת לי פי קלבי פי דק אלאלחזה חסת בראסי קווי ו קדרת נגלב עלא אלח'ופ דיאלי מן דק אלנהאר תבדלת בזאף דיאל חוואיג פי חיאתי ו בדית קנאמין בראסי אכתאר.